نصيحتي لتعلم اللغة شوف هي المداومة خويا اقرى كل يوم كل يوم اقرى اسمع يعني ناس تهدر بهديك اللغة الي راك حاب تتعلمها سيي ادا تعرف كش واحد يحكي هديك اللغة اهدر معاه ادي وجيب معهاه حتى يعني تروحو بعيد وتولي مسرح تولي تهدرها كيما تهدر لوغتك الاصلية